Manana fihetsem-po karaha olombelona koa biby, satria anao tompony tegna mahita anzagny, raha ohatra zao anao malahelo an, de malahelo karaha anao koa izy, mahatsapa anao malahelo izy an, de malahelo, falifaly anao de falifaly koa izy sy akeo anao an, de man- manembona ananjy anao akany an, de manimanina anao koa izy, karakaranzany zany fazahoako anle hoe: fihetsem-pona biby.